Narekko mabbicara rupa-rupanna pong mega rupanna na ero iyyaq wissengnge engka riyaseng pong a- pong aju kaluku pong kaniki engka to biasa pong aju pute engka to po barelle engka to biasa nasengnge te pong ase